<hesitation> Raha hoe karazana raha maniry mi sisiny zany aminay an, de <hesitation> misy ampalibe, de misy voatsirindrina, de misy <hesitation> letchis de pibasy an, de <hesitation> zamborizano an, de misy koa gavo de misy vovontaka.